د اکتوبر فستیوال د نړۍ په کچه د بیرو ترټولو لوی جشن دی، چې هر کال په جرمني کې په ځانګړې توګه په مونیخ ښار کې نمانځل کیږي. دا جشن معمولا د سپتمبر په وروستیو کې پیل کیږي او د اکتوبر تر لومړۍ اوونۍ پورې دوام کوي. په دې فستیوال کې میلیونونه خلک د جرمني دودیزې جامې اغوندي، بیر څښي، دودیز خواړه خوري او په مختلفو لوبو او نندارو کې برخه اخلي.